<noise> أكيد نبي نولي شاب بالغ من مراحل البلوغ تعطيك الفرصة لتجربة الحياة، واتخاذ القرارات مستقلة، بينما الطفولة تقت تقتصر على اللعب، وإللي إنك تلهو تلعب فقط. ما فيش أى شي آخر.